Ny nohaniko farany an <hesitation> trondro nendasina. Tsy dia hoe misy inona loatra moa ny fomba nikarakarana azy fa <hesitation> esorina fotsiny ny kiran’ilay trondro an <hesitation> dia <hesitation> esorina ny <hesitation> ao anatiny dia ny n- nofiny sisa izany no avela eo dia ny taolany moa izany miaraka endasina aminy eny ihany. Dia natao mamay tsara ny menaka, dia somary nasiana farine kely fotsiny manodidina an’ilay trondro dia nendasina, dia nasiana sira araka izay hitiavana azy, dia izay.